احب اقضي ليله في قلعه عتيقه لان بحب الحاجات القديمه <noise> الحاجات التراثيه بتبقي-فاخمه بتبقي شكلها حلو-بحب استمتع بالمنظر بتاعها-فا هتبقي مشوقه اكتر بالنسبالي